फिलिपींस भी बहुते सुघर जगह हवे। वहा के घर लकड़ी के बने होथे। काबर की वहा चक्रवात के डर होथे। अगर ओमन मजबूत घर बनाही तो ओमन के बाद म समस्या। होही काबर की वहा इतना चक्रवात आथे। की घर मन बर्बाद हो सकत हवे। बाकी बढ़िया देश हवे घूमे बर जा सकत हवे।